Itabusi pe kopi i lopo an seret do tujulo niba kopi niai, pagontion ma kopi nia dohot teh manis, get mangamuk ia ambungkon non kopi mon niba ma, martata ma ia <hesitation> pala sigaret tong tinggal sabatang nai bagi opat ma, bope na mambuat boru be, saarsik be masoni naponting i nikmatan ma, maiboto do mulai sian menek iba sanga son dia. tain tong adpng dongan i parjolo ia kehe tubagas ni ilahi, tai bope tong songoni hami ligin do ia i tu kuburan ni ia an i. pala dung mulak iba sanga sian dia-dia, baju nia pe dongan-dongan dung napojolo i i pangidoaan doi, baju nia i lek di iba doi, lehen umak nai non deba nai, halai pentong dung mulak iba pangido alai do baju niba, dia jolontong bajumi. nontong na i doma baju niba naporrohona nia inma baju marmayam niba in ma i buka. namar kaos-kaos singlet doma iba mulak, dung dope namar abit lopes au mulak ningkku, martata ma alai i. Ima namardonga-dongan on tagi, mulai ma sian menek iba sampe magodang lek tagi, sikola sampe sikola rap mardomu sude, tain tong adong dongan karejo iba di ontang pe inda ra. maila do gengsi do, giot niba ulang di hutaan kalai be tai inda lek ra tai son dia ma ibaen di hutaan ma kalai soni, makana tong di ortak karejo pe sanga idia-dia leng tagian do lala halai namarsaba i, iba nang namalo niba marsaba, nang namalo niba marsaba makana kehe iba ngen hutaan, halai malo halai namarsaba, namangguris, iba nang namalo niba namarsaba on, marsijalakan soni tai tong dong rasoki mulak iba mardomu do iba rap kalai dongan niba pak menek, mar aha soni, margiri pala dung mulak iba, nang modom pennon sabantal buse, sonjia iba pak menek son i buse dung magodang on, madong doba daboruna be, mulak iba nalambung niba do alai sude, nape ro iba non tu warung kopi i maro alai tu bagas, maidia son nialai, maro dongan mu si on, kaluar ma iba, pala kehe iba kaluar jam lapan mulak jam tolu. Modom jam lapan manyogot ngot ma iba museng, anro buseng ma alai mangalap iba tu bagas, emang tagi do namardongan-dongan i mulai sian menek sampe godang, nai ingot do hahalai museng kadang martalepon, anggoitong salah na sotik-sotik mamangido paket, sotik manalepon mangido paket, mangido paket, baru ikirim dope paket mamangido buseng dua ari nai, maccit do ulu nibai muda mangido paket sajo, tai bope soni so sonang roa ni alai ikirim soni, so aha roa ni alai naron dngkon alai iba nasombong, padahal nanggi nasombong ba, kadang mulak pe iba naicakar doma hepeng niba, sadia hepengmu isin habis do sude i, au pentong soni do cakar do caku ni alai, son-son nikku doi, imannon manabusi sigare bagi opat bagi lima do nasabungkus on, naponting rap sonang be namardongan-dongan sian menek i, tagi do emang muda di ingot-ingot, natagi nantong waktu SD ma marsirambanan, marsibonoman di sabaan, i bonom matangis. adong manaik tu ahrambir i itembak pake bustak i hona mata i matangis. Iba pe soni do nadi ramban ni alai do iba rap batu, sip iba martata alai, tai tong sannari dia ma mungkin marsirambanan ibe, paling markalla-kallak hai soni di lopo-lopo i. i lopo-lopo ni ingan-inang i najo. o tong nang nadiboto marlopo pak menek, nadiboto mulak sikola kehe tu sabaan, dohot deho dohot, kehe ma ami tu saba an i, i sabaan marbadai ma ami i, marbadai do i nadong naso marbadai i. marbadai do sude na opat kalai i, marbdai manaron i, sada do jambu i bagi opat manaron i, i bagi opat-opat manaron i, adong na ungodang saotik i, igotapkon do saotik i i. tagi do namardongan-dongan i namenek i, alai pentong soni do dapot iba non panganon songon kueni songon jambu sude bagi opat, sngon dia mambagi kueni i kubukan, ikubakan naunggodang doma di dongan kueni nai di iba tinggal batu na, pala soni masude pala borngin non kehe ma manajalki tarutung rap dongan-dongan i sude. Sada do tarutung on bagi opat. adong tong naung gogo doma ia mangankon, nasongon aha doma baen ia, adong ma naipamasuk nia do tarutung i nakaluar tinggal batu na sajo doma, ibantong nanggi lalu iba soni memang halai sajo butong un opasan halai sian iba sobar iba bia so sonang lala halai, natagi do mulai ngen menek natagi do, au pe pordorangku soni porroha deba tong haran na sahalak nai, tinggal tolu halak nai doma hai namardongan-dongan, pala mulak hai pennon soni doi, mulak pe hai non akka namarmayam sanga tudia kehe ma iba tu halai i, dia ma jo sabun mijolo niba, naioban sabun na nai oban andok na sian kalai sude, naioban ia saluar nia, dia jo saluar mijo niba lehen adaboru niai, adong nabau do muko ni daboru nai, ukke saluar nilakali niai i pake sude dia ma nagoyak roa niai, halai pe soni do, kehe haalai tu bagas i pangido halai baju niba ilehen do, soni do sude on tagi. On ma mahonok inda unjung marsuo, adong rencana giot mulak arrayo on muda adong rasoki na marsuo rap halai ulakkan. tai inmattong <hesitation> arupo do tanggal lahir na, tanggal lahirna ma namarbeda bulan sarupo rap tahun, adong tong bulan adong tong tanggal sada adong tong dongan i tanggal lima, bulanna sarupo tahun na pe sarupo in ma namardongan- dongan i, rap sude sasikola, parbada sude di sikola an sampe non tu kalas sada sampe tu kalas onom namarbadai sajo do karejo na namardongan-dongan on, alhamdulilah tong madung marumah tangga nabe. adong eba dongan-dongan i ibaen ia soni giot-giot nia. nadong kata-kata nadenggan natangion, na bodat anjing kerek in maia, au pe in masoni u baen tusia he aya nisi bodat nikku ma tusia, martata ma dongan-dongan i i, memang go di ingot-ingot tagi.